தெளிவான கட்டமைப்புடன் உங்கள் பொருளை முழுமையாகத் தயாரிக்கவும், ஊடாடும் கூறுகள் மூலம் உங்கள் பார்வையாளர்களை ஈடுபடுத்தவும், நல்ல கண் தொடர்புடன் நம்பிக்கையான உடல்மொழியைப் பராமரிக்கவும். உங்கள் குரலைத் திட்டமிடவும், தெளிவான காட்சிகளைப் பயன்படுத்தவும், பார்வையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப உங்கள் உள்ளடக்கத்தை வடிவமைக்கவும், மேலும் சுமூகமான டெலிவரி மற்றும் நேரத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு முன்பே பயிற்சி செய்யவும். தகுந்த சைகைகளுடன் முக்கிய புள்ளிகளை வலியுறுத்துவது மற்றும் பார்வையாளர்களை ஆர்வமாக வைத்திருக்க உங்கள் தொனியை மாற்றுவது. அவர்களின் ஆர்வங்கள், அறிவு நிலை ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து, அதற்கேற்ப உங்கள் விளக்கக்காட்சியை வடிவமைக்கவும்.